اه اى نعرف هلبا نسبح <hesitation> نجدر نطفو فوق المية بسهولة اه أما في عاصفة بحرية <hesitation> هلبا صعب أن نجدر نكون محترفة ونعرف نتعامل مع الأمواج.